Jovi va aesa ye se ayemonguetaño ma aï oime esa kooo oï seve araja vaera jokua seyeipe vaeya je limon esa yae oime limon joviva jaema jokua ndie arata vae jau guarapu arata jau paraete.